أنا أفضل الإحتفاظ بلإسم الأول الحالي، والسبب أن الإسم هو جزء من هويتي وتجربتي في الحياة، يرتبط بأشخاص ومعاني خاصة ، وكمان يحمل ذكريات وتجارب مرت فيها، تغيير الإسم يمكن يسبب لي شعور بالإنفصال عن نفسي، خاصة إذا كنت مرتاحة لإسمي الحالي، أعتقد أنه من الأفضل أن أبقى على الإسم اللي يمثلني ويعكس شخصيتي.